हमनीके थाहे बाटे कि जारहाके समयमे कथी होइये। जारहाके समयमे धोंध लाग जाइये गाउ सबमे । तराइमे खास करके बहुत गस्के धोंध लाग जाइये। त धोंधमे हमनीके कुछो लौकैबे न करैये। हमनीके इजगेके आदमनी न देखे सक्बै। आब कौनो बाइक आगारीसे आइसै त ओकारो न लौके सकैसै, <noise> आ हमनियोके न देखाइसै। त उमे बेसी दुर्घटना होएके भी बरी अथि रहैसै का, आब दुर्घटना होए सकैसै मतलब कहेके मतलब । आ धोंधमे हमनीके बरी गस्के जाढ लगैसै, सब आदमी सब आपन अपन घरमे बैठल रहैसै, आ बाहारा निक्लेके बा त मोट ज्याकेट पेहेनके निकल गेली ,चाहे टोपी लगैली, मफ्लर लगालेली, गाती बाह्न लेली आ उहे धोंधमे चाही जारहमे हमनीके सब जाना घूरके आगारी बैठैसि। आ घूरके माने कथी बाटे त हमनीके जैसे काठके चाही पोरामे आगी जिगादेइसि आ उइहे बालाके घूर कहैये। त घूरके हमनीके घूर तपैसि घूर लगन बैठैसि, आ लैकामे त हमनीके घूरके आगारी बैठके उजगे भात खाइसी, उजगे भात खाइत रहली, अलुई पकाके खाइत रहली, अपन सागहतीया सबसे निमन निमन बात करैत रहली आ कथी कथी न करैत रहली आरो। आ ठानदामे त हमनीके बचके रहेके परैये न त उहेला घूरके आगारी हमनीके बैठके आरामसे आगी तपैत रहली ।